Amunnya semalam tu, ulun tu makan limau kuit. Soto banjar limau kuit, indomie. Nah itu nyaman ai cara meulahnya bekuhuk. Pertama tu, ambil- ambil wadah gasan memanasi ya kalo. Nah, habis tu jarang banyunya nih. Nah habis dijarang masuki mienya. Tu jangan seberataan lawan bumbunya, pisahkan dahulu. Habis tu amunnya sampai menggurak ya kalo, buat mienya. Nah, sudah lawas tu cari sisi tekstur nyamannya kayapa tu. Nah, misalnya sudah pas ya kalo, angkat tu pulang tambahi bumbunya. Nah, habis tu tinggal haru ai lagi nyaman dah. Itu mie limau kuit lah yang semalam. Nah, mbahnya tadi menyanga hintalu, menyanga hintalu tadi, beisukan tadi. Nyaman ai tu jua, bedadar lah mun jar urang banjar tuh. tu buat hintalu ya kalo ke dalam gelas. Buat pulang micin, napa kah dimasuki situ. Bawang kah, bawang habang, bawang putih kah. Habis tu diharu. Nah, habis tu nyalai kompor yang sudah ada minyaknya. Sudah panas ya kalo, tinggal andak intalunya. <noise> habis tu inya menggampung tu <laughs> hintalunya. Disanga dahulu, munnya sudah pina agak- agak keras kawa dibalik, dibalik. Dah ai, dah itu hintalu. Makan bekicap, uma dah. Sip dah tu. Mbahnya pulang tadi, tadi tu ulun menukar pang. Kadanya- kadanya, kada beulah tadi. Nukar masakan padang tadi di pinggir jalan, kalaparan dah parut tinggal makan ai lagi kada beulah <laughs> dah itu.